خوذ الماريو حطو على طاوله، وإلا تحطو على ال- الفرش، مستوي هكا استويه، بعد اثنيه على زوز، بعديكا دخل الكمام الداخل، باش مايبقاوش لبرا، بعديكا تطوي تهز الجزء اللطانيه تطلعها ل-للرقبه من الفوق، وهكاكا يولي مطوي على أربعه، تهزو هكاكا دخل ايديك من ال- اللوطا وتهزو هكا، يجيك مستوي ماتبقاش <hesitation> تفرزع فيه.